حيواني الأليف المفضل هو القط أحب القطط لأنها لطيفة ومستقلة وكمان لها شخصية مميزة وجود قطه في البيت تضيف جو من الراحة والهدوء وأحب طريقة لعبهم وتفاعلهم مع الناس القطط كمان سهلة العناية وتكون رفيقة رائعة في الحياة اليومية